हम न गर्मि हावा पानीसे निमन ठण्डा हावा पानीसे रहे खोजम काहेसे गर्मिमे हमरा गर्मि बर्दास नहोइए । बरी पसिना चलईए गर्मिमे हमरा कम्तिमे गर्मिमे तींगो पंखा चाही सुतेला काहेसे घाम एतना लगैए देहमे देहमे फोकाफोका। उठादेइए गर्मिमे मगर जडामे हमरा बरी निमन लगइए जडामे हमर देहमे नाघव एअवईए नाकिछो होईए अरामसे बलानकेट । ऊडके हम सुतैशी निनो निमन लगईए गर्मिमे निनो नलगईए रातभर सफा गरम पसिना टपटप चुवईए औसनके ननिमन लगईए । ऊहेला लागि हमे बेसी ठण्डा मौसम हमरा मनपरईए ऊहेलागी हम ठण्डा मौसममे रहैसी वैसेभी काठमाडौँके मौसम अभि ठण्डाबा। ऊहेलागी हमरा काठमाडौँ बरी निमन लगैए ऊहे हम घरे वरी जैसी तराई वरी वहा बरी गर्मि चलईए हमरा तैको ननिमान लगईए हर्दमसे । हम खेतवेत चलजैसी घुमे हावा जहाँ चलैतरहे ओसनके ठाउँमे जाके वैठरहिसी जैसी मजासे बैठके मजासे सोचैत रहिसी ठण्डा हावा। चलेला बडी निमन लगईए ऊहेला हम बेसी ठण्डा मौसममे रहेके खोजैसी कहीवबि हमरा गर्मि मौसम बर्दास नहोईए ।